कुकुराह यापन सङ्हतियावसे बात करक त एबे उहे देउनकही कस्के कस्के बजलही कखनहु । हसे कखनहु कखनहु त तोर कस्के कस्के कनलही । कुनुहु खा जबण जबण तेने बजलही । कुनुहु खा कस्के कस्के तेने कनलही । यापन सङ्हतियसे हुन्का मोर लगलही ओसने नै बात कर्साइ होला किछो भेले हुनुका ओसने बाजके हसे कनअके नै कर्साइ हुनुका ।